די ערשטע זאך מען טוהט זיך אן- מען טוהט אן הענטשקע, און מ'מאכט זיכער אז אלעס איז אנגעגרייט <hesitation> בייבי ווייפס מיט דער דייפער <hesitation> מ'לייגט דער דייפער אונטער די קלין דייפער לייגט מען שנעל- לייגט מען אונטער נאך פאר מען עפענט אויף די שמוציגע דייפער, מ'עפענט אויף די שמוציגע דייפער און, מען ווישט אפ נאכדעם שלעפט מען עס אוועק, און מען טוהט אן- מ'מאכט צו די קלין